يعني نهار ماتكونش تمشيلي الانتيرنيت وش ندير انا بش نصلحها انا مانيش تيكنيسيان انا نروح نرفد التيليفون ديالي نعيط لناس المختصة منعند <hesitation> الشبكة النخد- الي انا شاري عليها لانتيرنيت وهوما لي يجو يسقموها ويجو يديرو كل شي انا نوقف نشوف فقط انا نوقف نشوف ونسي كشما نتعلم وهدا ماكان